طبعا الشوكولاتة بتتعمل من الكاكاو الخام والحليب والسكر ويتلخبطوا كويس ونصوتهم كويس بعدين تتعمل في النار تاخد نار و بعدين تتختي تبرد شوية وبعدين بنختها في قوالب ونجمدها